أحب أسمع أنواع مختلفة من الموسيقى، حسب مزاجي. أحياناً أسمع الكلاسيكيات لما أكون بحالة هدوء. وفي أوقات ثانية، أحب الموسيقى الحماسية.